O bo za taba wodna mi n gnwuma o konu zhni abwaze oza bo dna bo n gnwuma wagna gye she mi lasunu mi zna bonyi n mi bazhni kwo bmami zhni ma zhni mabwa anyagyi ba tun da mi to zhni obem obam boyi konu kwa da magbma ma a gna mi malo abwazye mi laka mi lo abwazye o konu zhni mi lo ajelu n naye mi bwa nyagyi lo bo mi gye n ma byi myi gba mabyi oba gyiwye mi nyagye lo n naye mi to wnagyi n mi kwyi n gye mi to bwa nyagye mi gyi akpa ma gna mita zhni akpa ma gna mi ta tu nyagye na mi babwa magyi wa bwa wa ggye mi gye mi tola shi shi a gamin gye nya gaga ko zhni kwa snaza nayi osa n wobo jilo gye wo jeho ga hawo ai gnaho gye hota Wo gnagye n na bomi knuknuyi mi tula knuknu go mawna gyem shi mi knuknu go ma zhni n mila pozhni bo maku ganyada n za be wagna knuknu mazhni wo koin gyekoto dawon mi to gye minagye n woi mi komi fwunuwna fwuyi n bwugba manya wobo n gye hoye mazhni wuna na osa n wawumi she wochi pma mazhni wo mazhni woko lonu n byebyeyi n ma zhni woko n lonu byebyeyi wobalo walo woda a nula mi to lanu n maknuknu yi ko n na zai n basanyi mi masna wagna asnabugye nu zhni babme ba osanu woba dnami bei yi konu n gwuma mabwa bei konu mi znazna chi n naye mina mbadalo mina sumai lo lo mi nyagyegye abai lo mi nyagye zoko lolo n mi bwa mi gye Koi zhni mi bma aza zhni n kasnu n be filo n mi snuta aba mi toboi su n nai ye mi lasubo koto bmi nyikoza wa shi knabo zhni zhniyi koto bmi nyikoza hagye to hona bwazai n bazom osa na bagnami bayi n gwuma n begye mi gye mayana mazona ama n naye mi la abmada bwa n naye mila leleya bwa n naye mela gnigni bwa n tu n nyabo nabo dnami n gwuma n tu inya znahi bo ba bmami nyazna zhin wo bmami nya znazhin n mi bagye n mabyi hai mwa hai kwasi ga omaya wyi babe bagyi n tugye n za dnaho nya n gwuma ho goko to tuko n tukon a kaya tukonya bazhi zozoyi yanu osa n za dnanya n gwuma gokofi n nubo hazhni pma koi hako ko kpya n nagu habugba dna baye hagnami kowulo wunana n batukomu hatu komu hagye aba n kwasi hai